Ke ʻike aku au i ka polū hiehie noʻonoʻo wau e pili ana i ka waihoʻoluʻu pili i ka pēpē keikikāne. Inā mālama ʻia kekahi kiliwai pēpē makemake nui wau i nā waihoʻoluʻu polū hiehie me ka palaunu a me ke keʻokeʻo.